اني بالنسبة اليه اشوف فلم وحدي احسن مما اكل وحدي لان اذا تفرجت يعجبني انسجم وياه مو كلسع واحد يسالني شصار وما ادري شنو وهاي لا انه وحتى انسجم بالفلم وانسجم باحداثه ماكو يعني شلون محد يلهيني انه اكون مركزة